A na nchia ntha la nexin na ndaxra jma nchise tun'en nchise o jma ko jnayuba thi thꞌue ntho tandachjan ntho takjan ñaa jma nchitse sigo tjigu lando nixin nixin manchitsje xra'uan ndajna tun'en nchise chan jma nchise tuxima chan jnayua ixin xituxin jnayuba chjan na xra'uan ndajna chini toxin ndajna ya nchi nexin na nchitse.